hujinnii harkan tunfa hujin tun kullin dib ette hujji it dabettuu ama hujji hinkabdu mishodu misho tente dubatan dansamuu maanake akishin dansa hiitein malat huji hinkabn lilla siti makunaa malatin huji kabatet lilla siti dansaaa dub waatin hji kabatet won dansa hamtuaa dubatan waat huji ujuzi kabta dub unemployment itatet dufte yaani huji hindargenn malsuniii ujingum tettii manake dandete hji hindabduu huji won at somtef